तिउन पगाउनाइ लागि केइ अद्दो पड्डैन <noise> भन्यालै भ्यो । सब्भन्ना सज्जि केइ हो भान्सामी पगाउना लागि भने त्यो हो तिउन । तिउन पगाउनाइ लागि पैल्ली क्यागो तिउन खानो हो क्यागो <noise> तिउन खानेमन छ त्यो तिउन कति जति चाइने हो कति जनागी पगाउनु हो <noise> तैअन्सार तिउन ठिक्क अरिबन राख्तो पण्यो । जसइ मासगो होकी अरहरगो होगी मुसुरागो होगी <noise> गतगो होगी भट्टगो तिउन होगी केगो तिउन हो त्यो जति चाइने हो आफुगी चाइयाअन्सार तिउन ठिक्क बनाउनुपण्यो । अब ठिक्क तिउन पाणीसगेपछि तैगी पखाल्लु पण्यो । अब त्यो पखालिसगेगो तिउन अब उस्सै टाउगेइनो त तस्सै पाक्दैन त्यो पखालेगो तिउनगी <noise> लागि कुकरमी हाल्लो पण्यो । अब ताइनो कतिजति पानि चाइन्छ तिउनअनुसार पानि लै हाल्लुपण्यो । पानि हालिसगेपछी ताइनो मरमसलाहरु चा हाल्लुपण्यो । नुन टमाटर काटिबन हाल्लुपण्यो लसुण लसुण रे अदुवा नानो थिचिबन हाल्लुपण्यो । तसरी हालिसगेपछि ताइनो नानो तेल हालिबन पैल्लि तैगी पगाउनुपण्यो । अब त्यो तिउन पगाइसगेपछि अब <hesitation> पाच दश मिनेटमी ग्यास नानो ठुलो कत्रो अरिन्छ त्यैअन्सारले तिउन छटाइ माठा पाग्दे भन्ने हुन्छ । अब तिउन पागिसगेपछि <noise> अब सिट्टि लागिन्झाइ तिन चार सिट्टि लाग्द दिनुपण्यो या नान्गो ग्यास छ भने अब तैगो <hesitation> त्यो तिउन सुमेपछि लै तैगी बासले तिउन पागे नपागेगो था हुन्छ। <noise> अब तिउन निगाल्लो ताबाट है । वछी कणैमी नानो टाउग्यामी अब तेल बसाल्लो पण्यो बसालेर भुटेपछि तिउन तयार भयो ।